Nii ong ruu orutiru kiakia', kiakia nii ngong paau ningii hayeungong, nii ngong pau manni ningii hayeungong ong kaka tewareiko nong hamukong. Nokungong nii kiakia manni roki ngong kaka noi tewungno manni mirahumorogun tiko uwoko hong kaka hiya mirahu. Impako ro ong kaka keya hekowoning ngawah, ong teyingite, teimo aii ruu orutiru ho nong topo tangah tuituheton. Impa noi poti ong hiya toku teiyingite aii ho nong kaka kingi sihoki to'hetong. Tiwongori nohungung ong kai kaka ruu orutiru kiakia ong nong kaka teumonukung. Tiwoning nii honh poti noi hong moni tuhkugon nohnoh orutiru owonoki pau koh rolihugon, kotoh roki ononoh koh patuwana paau kaka mirahu ngawakong ong paau mirahu punnomo teugon. Tiwogori nohugon ni orutiru kiakia manni roki hong kaka teumohugon.